موږ خپل په کور کي یوازي په خپل مورنۍ ژبه خبري کوو او دا ژبه پښتو ده. موږ په کور کي د ماشومانو سره هم په پښتو ژبه خبري کو، په داسي حال کي چې موږ د خپل هیواد څخه بهر اوسیږو. په دې هیواد کي عموما خلګ په انګلیسي ژبه خبري کوي، خو زه د خپل ملګرو سره په پښتو او دري ژبو خبري کوم. په کور کې ځیني وخت ټلویزیوني پروګرامونه په دري، پښتو، انګلیسي او اوردو ژبو ګورو.